<hesitation> Fomba famantaragna ny klaxon fomba fampiasana klaxon f- fao i klaxon dia a raha feo ahafahagna hoe mampitandrigny hoe misy misy tômôbily mandalo na misy môtô mandalo na misy bisikleta mandalo.